A tiji ja io ya´a jinio tíjii, íjii luli ka katu ji in tisaa jiio jito café te yua, iotu in tisaa luli natu kuku, te natu io tu tisaa luli nanitu xii, te iotu inka tísaa luli nanitu kítí nani xi´i yuachi kítí kui kuutí, kítí azul luli kutí te kítí nanani suni yuachi jito café te kini, kini kani pikutí yeetí, yeetí na nani tísaa ja, ja, jakuu na nani kítí tísaa ni yii, jito café síkítí te chiluliti jito cal kua´a cal kua´a.